Tra deci anni speru di aviri la possibilità di fari un longu viaggiu ni l’Amèrica. Vogghiu stari un misi sanu a jiri firriannu li vari paisi pi canùsciri li so' culturi e tradizioni e pruvari lu so manciari. Un viaggiu di chissi fa mparari tanti cosi e sapiri rispittari li genti e li so' culturi. Cridu ca ogni cristianu avissi a fari na esperienza di chissi pirchì ajuta tantu a crìsciri caratterialmenti.